Omuntu bwagungamba erangi ya sagama, ekintu ekikubanza kwijja omubwogo bwange niiyo esagama yange, eya'ruhanga yeyampaire. Erutukura nikyo no'rora yamugaaso munno, norora habwiki baterera okugaba omusahi kwihaho omusaayi niikwo guyambe bagenzi baitu abayine enda, abatungire obutandwa, abaana abato, kale na'batalina kurungi ebillisa omubili. Ekintu ekyo'kubanza ekinyigyamu, habwokuba omusaahi, eitwiina nohu twarugiire omusagama, niikwo nechitegereza kandi ekintu ekyebakwetta omusaahi, nyomwe nkyenda munno habwokuba no' muntu bakwijja akagamba aba'ruganda rwawe, nimanya omuntu ogwo omusahi gwaawe nebagenzi bwaawe na'bantu baawe kaale nkabaina nko'buzaale no'bagonza munno habwokuba no'manya niiyo esagama yaawe.